Xndú rí naguꞌ náa̱ e̱jui̱i aan ndaꞌko̱ꞌ numuu rí ra̱gíꞌdoo má xkátsooꞌ éñuuꞌ ngaañ ngaa̱ ragíꞌdoo má numuu wéñuuꞌ, ñúúꞌ ma̱ꞌni̱ jma̱a xa̱bu̱ tikhuun nuni̱ jma̱a inúú awáꞌ, tikhuu nuni̱ jma̱a inúú ndxama nariguu náa̱ e̱jui̱i ngaa̱ ríndo̱o nigu̱ꞌ iná ríꞌkhui rá, maxaꞌ ríkhui̱ rá, narigu xndú ikhí <hesitation> nurakhuáa̱ ikhaa idú ikhí murí ma̱ꞌni ndaku̱ꞌ, tikhuun má nákhí wajiúúꞌ e̱yo̱o̱ ini̱ ikhúún nurakhuáa̱ chímba̱a̱ idiꞌ naguu náa̱ tsu̱duu e̱jui̱i ikhí <hesitation> iri̱rámí xndú nagu̱ꞌ, xndú nagu̱ꞌ náa̱ ejui̱i mbiꞌjiuu rí ginitsu ríꞌkhui̱.